في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، وكل ما طفت الأنوار إختفى من الخوف بدل ما يظهر، صار يضيء الشموع في كل زاوية بقصرة المهجور، لكن الريح كانت تطفئها، قررت يتغلب على خوفه، فبدأ يغامر في الليل ،وأكتشف إنه الظلام مو مخيف متل ما كان يعتقد بل صار يحس بالراحة فيه والهدوء.